Ireo fitaovana fototra hita eo amin'ny solosaina an, ohatra hoe ny ecran, ny klavie an, dia ny <hesitation> unite centrale dia misy an'ny prosesera, sy ny ram a, ny diska dira, ireo izany no fototra, dia eo ny soria izany koa.